<hesitation> Karaza biscuit: misy e biscuit mamy, da biscuit masira, da misy gne somary masasosaso zay ko gn'aniny da misy avao koa gne biscuit somary mafaipaitry misy creme regny zany e sasany de misy crem- chocolat ao koa gne sasany.